Al'ada mabbe yidugo gimi, nyamdu be njaratedam, jabbugo hobbe. To hobbe yehi lesdi mai, bedo samdina mo masin, be hokkamo nyamduji beldum ngam seinugo mo, be wannan mo ko o yidi pat. Be yidi hala gimi bo masin be womarde.